اولا إغسل الخضار القص والطماطم والخيار وقطعهم حسب الرغبة. <hesitation> حذ شريحتين من الخبز إذا تحب ممكن تحمصهم شوية على النار أو في المحمصة، حط شريحة من الجبنة على واحدة من شرائح الخبز. إذا إستخدمت لحوم حطي طبقة من اللحم فوق الجبنة، أضف الخضار المتقطعة فوق اللحم إذا تحب حط شوية مايونيز أو كاتشب وثم أقسمه إلى نصفين أو أرباع وبس قدمه وأستمتع فيه.